मेक्सिको देश को भी नाम सुने होगी, वो अमेरिका का पास बसेलो छे और वहाँ पर चावल की खेती भी बहुत होगी। और वहाँ का लोग चावल खानु अधिक पसंद करें। और वहाँ पर टमाटर को उत्पादन भी होगी। टमाटर की चटनी टमाटर सॉस ये चीज नू बने। और वो लोग ये चावल के साथ ईको खानो ज़्यादा पसंद करे। टमाटर को और वहाँ पर गैस को उत्पादन भी बहुत होज। और असो और भी कई चीज नाको जो भी मेको जानकारी मा नी भी होयेगा पर वहाँ पर और भी कोई चीज नको असो उत्पादन होयेगा। वहाँ का लोग भी मतलब बहुत अच्छो व्यवहार करत दोसरो लोग के जान पर। और उनका नई नई चीज देखना का।